Cantycweꞌ cwiwilꞌueeꞌeyoꞌ catquiaayoꞌ na mateijndeiinaꞌ jooyoꞌ jndyeti xjeⁿ chaꞌ na juunaꞌ nncꞌoomnaꞌ cwiicheⁿ quiooꞌ na cachjooñe chaꞌ na nnda̱a̱ na nntquiiyoꞌ aa nnda̱a̱ nlꞌuu cwii catsa̱, cwii cwii cachom, cwii catsjaⁿ nmeiⁿꞌ quiooꞌ na nnda̱a̱ nntꞌuii catquiaayoꞌ chaꞌna nnda̱a̱ jeꞌ na nlquii catycweꞌ quiooꞌñeeⁿ ndoꞌ mati mateijndeiinaꞌ juuyoꞌ chaꞌ na nacjooꞌ juunaꞌ matseixmaⁿnaꞌ chaꞌxjeⁿ na waaꞌyoꞌ, joꞌ joꞌ macꞌeⁿyoꞌ ndoꞌ mati ñequio juunaꞌ manacjooꞌ juunaꞌ matsa̱ꞌyoꞌ ndeiiꞌyoꞌ ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaⁿ ntseindayoꞌ joꞌ chii luaaꞌ yuu na qui na mawilꞌueeꞌñe catycweꞌ catquiaaⁿꞌaⁿ.